Тортанакҳо нахҳои шилаки худро истеҳсол мекунад ва бо онҳо хона мекунад. Вай нахҳоро бо ҳаракатҳои дақиқ ташкил мекунад, то ки шабакаҳоро созад. Ин шабакаҳо барои ҷам кардани хӯрок ва муҳофизат хизмат мекунанд.